Namen ihan hú enahé yachin kanikua, tuku tu chá nani yee nijen dió ihá iin anran yujé molino ñetp natadinke nuñun nakuá nreke ñenu ni yo'o yani tucha'a yen njati ditá yeni tujaña'a, ninyu ko onráta yendii tuki niñunde nde tukin ñen tu nana ndó anrá, ya'á ajo antigumu ngue ñun nguerangue no tadii ya'á yee konkerate vei keni tuntunrunu yenjindio inñanaka en kajena ian ya'á.